Min emi yiɗi fijirki e fijo ngo ɗum wiyata, ngo ɗum noddirte Snake Xenzia. Fijo ngo, e ngo ɗon nder lenguru. ngo wadete seyo e nanugo beldum.